Kanuni tutu hí kanuni inka tutu, ñani tuku nakoni nrute nu xanani cafe, ñadii ku akono jakon té na ñako iin nonni ini, noxaña koti indi inité nguili koduno kutu va'a nó ujun.